Egipto pegua reta jaeko jaereta jembiu jaeko coshari arroz ndie omboyeareta, lenteja jokogüi jaereta jouvi omboyea reta ava ndie, jokogüi pampita, jaema omojegatu yae vi jaereta y jembiu.